Nda'a yundu ndindame ko'o teñindame kuduu ñidame iho, teñindame ujun kute iha xhite iha yinduu na ndendundu chiña'a nidame ujun ñindame kunduña ian nuun ngua jun ndude nuu huatuinu ngua jun ndeyuu nuu ngua janduu, nuu ñijon nguee yaye yiyuku yende jí ndionai tendio vinague jun me ionka ko'o koña kocheñidame ñu'u, dundu chi nindaña yaña ninda'a ndendiundio iña'a nde uña chindundajio atuyaji, yina mini kuu indio yena tuli hu ndenduyo heyijan aján tuli uján tu tuli chicha tuli naka yiñi'i ndiute chi tundindio lavaña, tevixna chí meni plastico nenio chí nguvixna te jun nio chininiunka edio ujun ndanio yei nio yena'a nadamas.